भाषा सिखने की कछु और तरीके और टिप्स हैं। जिनको आप अपनी प्रक्रिया को और प्रभावित बना सकें। ऑडियो और वीडियो सामग्री उस भाषा में गाने फिल्में पॉडकास्ट और वीडियो सुने जिससे आपकी अपनी सुनने की क्षमता और बेहतर हो सके और आप भाषा के उच्चारण और लहजे को समझ सके। बोलने की प्रैक्टिस जब भी संभव हो सके उस भाषा को आत्मविश्वास बढ़ेगो हो और आप जल्दी सीखेंगे। आप दोस्त भाषा साथी या ऑनलाइन ट्विटर टीवी अभ्यास कर सको। उस भाषा में समाचार पत्र या ब्लॉग पढ़ो या आपको शब्दावली को बढ़ाता है और आपकी शब्दों को वाक्य संचारणों को समझने में मदद करते हैं।